La ku e jmí’ re lɇ ‘náá’ juyy la köö juyy dsa i xen goiä’ ga la köö estado xa ba tý i’ kiee’ ga la köö re fáá’ra jö, a la ree e lɇ e náá’ra, a la ree lɇ e jmóo dsa a la re e lɇ tý í’ kiéé’ dsa re fáá’ra, ki e ñóo ba tý ‘i’ kie’ ga la köö juyy, la kú e jmí’ re lɇ e ‘mo ýý’, la ku e jmí’ re lɇ e jmóo my fee’, la ku jmí’ re lɇ la jy süü e nuu dsa, la ku jmí’ re lɇ lñajy ‘myy e kyy’ dsa, lajy tý íí’ kié’ re fáá’ra jö la ku kiä’ öö my féé’ patronal, ejmóo güáá’ dsa e mareti dse jún jan ‘lyy jia’ ba lɇ e jmí’ re lɇ jmóo dsa ga la köö juyy, la ku ma re jún jan ‘lyy, lo que e re fáá’ra jö e ree lyn dsa re fáá’ra jö e ree lýn dsa i xen go iä’ bii <hesitation> bi, bi náá’tá’ e re lýn köö júu re fáá’ra ta ma laa’ ro köö e jɇɇ jná ba llá lii’ re lý köö júu dsa xen go iä’ re fáá’ra jö, jmóo ko juo’ kiee’ kú’n ta ekie’ náá’ ró’, la’ ba re lɇ. Re láára e re fáá’ra jö xiro ‘nⱥⱥ na re laá´ra e llá llǿǿ’ go iä’ jnaa estado Chiapas, estado Mérida, la käá re kuïï’ ro’ la ku tá’ my llóó’ <hesitation> llóó’ jnáá re faá’ra e nɇ ta má’ ree ro lɇ tý i’ e xa re fáá’ra La kú tá’ e náá’ dxáá’ jia’ ba lɇ tý i’ kiee’ ta’ ini, jiá’ ba lɇ e náá’ ga la köö juyy kiee’ tá’, jia’ ba lɇ ty i’ kiee’ tá’, kiela’ ba tá’ i náá’ je iáá uɇ kö’ kiä’na ‘ngö’ jmyy, re <hesitation> a jia’ ree lɇ tý í’ kieera re fáá’ra, la kú tý í’ kiee jnáá’ jö dsa jmíi <noise> kiä’ náá’ köö my féé’, re laára kiä’ júu e xin ‘mo ÿý’, ‘mo ÿý’ jö dsa re fáá’ra jö mii dsa i xen köö juyy dsa juyy re fáá’ra syy’ diciembre e dxén tá’ dsa tá e e náá’ jmóo dsa ma re ti dxén dsa tá <noise> dse ñíi’ tá’ ñó’ dxáá’ sún nɇ, my re nɇ dsóo re nɇ i re lyn dsa juyy re fáá’ra ki e ‘nⱥ’ <noise> e e la ku dsa juyy ‘nⱥ’ e re jmⱥⱥ kïï la ku ta jéeé, ‘nⱥ’ dse gín reunión e ‘nⱥ’ e dse táá’ juu kö’, <noise> la’ ba re lɇ juu e kiee’ köö juyy <noise> e kie’ ‘mo ÿý’ dxén ta’ i nii, dxen tá’ i xin agente, dxé’ tá’ i re lyn ÿy jmóo, dxé’ tá’ ÿy’ dxáá’ dxentá’ la kú tá’ ÿy’ kö’ ta i i kö’ tá’ i i tá’ i ‘nⱥ’ re kö júu la kú tá’ ire lɇ policía kö’, dxén tá’ i i kö’. Kí dse li xá köö reunión ba jé dxén tá’ lajyn sún dsa i, ma re dxi líi la’ jö, jö dse li láá e kö juu dse li láá e jmáá tá syy enero ba i ún júu syy jö dseli laa, enáá’ jmóo dsa mali láá e kö júu, jmóo dsa my jmýy, la’ ro’ re lɇ jmóo tá’ juyy kiee jnáá’ ba, jmóo dsa my jmÿÿ, ‘Ny JMÝY ‘nɇɇ’ jmóo dsa my jmÿÿ, lló’ jiñi, uíi jiñi ba, uíi’ jiñi xin e lamdseli laa jiñi, jmyy kö, tü, ‘ny, kiö e ta ‘enáá’ jmýy jmóo tá’ e náá’ jö, e jö jö ngýy tá’, ngyy ‘ñee i tá’ júu e fa’ e ‘nⱥⱥ e ku ñíi’ dsa re fáá’ra jö e ku jmóo ko juó’ kiee’ e ku jmóo my jmÿÿ kiä’ mii jö, ki ‘nⱥⱥ tá’ jö e re a re ngýntá’ jö e kö la tá la nⱥⱥ jiñi kiee’, ejöba e ngýy tá’ kie’ juiira e mare ti dseli láá jmóo tá’ my jmÿÿ, la ku e dxén mii guoo dxí ñí juiira jö tá’ dsa my dxún ba i jmóo tá jö, ka ján mii tá’ i tⱥ’ júu je náá’ jyn santo jenýy je ngyy tá’ kié’ kiä’ mⱥⱥ lí ngyy tá’ ngyn tá’ mⱥⱥ lí ngü kiee’ re fáá’ra jöngyy tá’ kie’, ngyytá’ e <hesitation> e e ku <hesitation> ku jmóo tá la re lɇ e ‘nⱥ’ refáá’ra jö ki ku li dxún ajia’ ‘nⱥ’ ku jmóo tá’ e la lɇ e ‘naa mii e la lɇ e ǿ dxi míi, ku jmóo e la lɇ e ‘náá dsa juyy ba Ejö ba e ngyy kié’ juii mii e jö ba e jmóo dsa my jmÿÿ, mý re nɇ, dsoo re nɇ, xi píi’ re nɇ, xiñóo re nɇ ba jmóo tá jö, e jö jmýy jö re fáá’ra jö a jia’ jmóo dsa tá’ ajia ka gín dsa tá re fáá’ra, ‘nⱥ’ náá’ xiñó’ kie’, ‘nⱥ’ äá u guo u iǿǿ kiä’ júu e jmóo tá’ jö la’ ba lɇ e ‘naa, la’ ba re lɇ e jmóo ‘ly xi iá ia ü’ra mi jáaá, jiama ä’ dse lí la’ re nɇ, kie’ ta ka juy bi ga dseli ro’ re fáá’ra jö nɇ jiama la kú my jáaá ki la kú my jáaá xi iá ia ü’ra kö táá’ guo a jia’ xa uɇɇ la jy kuá lóoó la jyn ráá’ kien, ku xí jenuu, kuxi bóo’ kié’ jiama jɇɇ kiela’ ba my kö’ jiama dse táá’ kó ji, jiama jmóo ý, ta ku dsíí e jmóo ko táá’ kö jmýy ba éé’ dsa la nɇ ba re lɇ jmóo dsa my jáá, re nɇ jiama ä’ dse lí la’, la nɇ re lɇ e kie’ ‘mo ýy’ juyy kieerá’. Eñii kiä’na my féé’ ká’ re nɇ, my féé’, enáá’ jmóo dsa ma re ti my féé’ xen santo ba la kö juyy, la kö juyy, kö ñó’ ga e re lí my féé’ re fáá’ra jö, jmóo jïï ý, jmóó jïï ráá’ i re jngÿ’n tá’ jmóo ta jïï ta xi kuá iää’ ta xí ku xí ta xi ‘nyy’ ta xí, eñóo ý ‘nⱥ’ re tó’ tá’ e ñóo y uⱥⱥ’ my ý píi’. Ki jáaá ñi mii e la kö my féé’ ku gín dsa i xen jiá’ juyy e ku jɇɇ tá’ re fáára jö la jy my féé’ dse lí, kö, tü, ‘ny jmýy ‘nɇɇ’ dse lí my féé’ e mare ti dse lí my féé’ kie’ santo, kie’ jö jö tü jmýy jö e ‘nⱥ’ re kuɇɇ dsa e re éé’ dsa, kuɇɇdsa e nɇɇ ý, la jy sún ba ‘ñó dse ngýn tá’, sun ba ñó e ‘nⱥ’ re ngýn tá’ mii dsa i ka gín e ngÿÿ tá’ e éé’ tá’ e kie’ jö jö, ma re dxi líi la’ jö e kie’ xa dse li xa la jy sún kuóó re fáá’ra, je nyy kóó tá’ kuóó vasquet nɇ, futbol nɇ, e re dsín tá’ kuá nɇ e kuïï kuá nɇ, kiela’ jmóo ta´ e nɇköö ‘nóó ‘mo kuⱥⱥ e nɇe tóó’ tá’ nóoó kié’ kuá iää’ e wyy tá’, kuóó ba jö jmí’ ‘nɇɇ’ ‘náá kié’ dsa xen la ejö, kie´’ jö e dsan tá’ kö’ e tá’ jö dsa’ tá’ jö bii líi dse lí my féé’ juyy kieraá’ lⱥ ma re dxi líi, jö my líi la’ la ku my féé’, ega náá’ my féé’ jmⱥⱥ rá’, jmⱥⱥrá’ my féé’ kiee’ tá’ ‘lyy kö’ my féé’ kiee’ tá’ ‘lyy j refáá’ra dse lí syy noviembre la kä go iä’ la’ ba jmóo tá’ ejö jnáá’, la jö, ma re ti e kie’ ´’lyy jmóó tá’ ⱥⱥ’ ´’ly, ‘ny jmýy ‘nɇɇ’ jmóo dsa xó e la dse laa Jmóo dsa xó xaa’, jmóo dsa xó y jáá’, jmóo dsa xo mole, e ñóo ii xó, jmóo dsa dxi, jmóo dsa dxi <hesitation> dxi re fáá’ra jö dxi roo ekiä’ my chocolate, ejö e jmóo dsa, kie’ jö dxátá’ kié’ <hesitation> dxá tá’ je náá’ ää ‘lyy kiee’ tá’ eñóo ro’ mó dxá tá’ je jö re fáá’ra, dxá tá’ lajy jmyy, dxata´’ la jy ju ñí, dxátá’ la jy kie ‘nyy’, dxá tá’ lajy jmyy roo, dxátá’ lajy llöö’, eñóo dxá tá’ xó kö’, dxá tá’ ijuy kö’ bii xa i juy jmýy jö, y juy e re lýn ‘lyy ejö dxá tá’ ki fá’ mi líi tá’ e ja gín jyn ‘lyy kien e re ÿ’ re é’ re fáá’ra jö ga la kö jmýy ba e kuɇɇ tá’ la jan jö ‘lyy xá e fá’tá’ jmyy kie’ ‘lyy pii’, xa e fá’ tá’ jmýy kie’ ‘lyy bee’, ma re dxi lii ejö jö, kie’ jö ka gín llö’ mó dsa e ka jáá ‘lyy kién jenyy dse lí miisas, ejö ngyy jmi dsa kie’ la jyn sun ‘lyy i jäá ka jä ka gii, jï mii dsa kiá gÿ’ kiä kiá lí kiá e dxá tá’ a’ ää kiee’ ‘lyy kientá’ la nɇ re lɇ dse lí ema re ti e dse lí kie’ ‘lyy. Enáá’ jiá’, la ku mó e éé’ dsa xen juyy kää jnää a jia’ ä’ bii llá wyy bii llá re fáá’ra jó, nɇɇ’ mó e jmóo dsa i xen juyy kierá’ lⱥ la lⱥ xin: jmýy’ kié’ ku xí. E tⱥⱥ’ ñi jmi mⱥⱥ kiä’ my üü re kiöö eñóo juyy jia’ éé’ ere lɇ la’, la’ ro re lɇ kié jnáá’ ba, ejö ba ‘nɇɇ’ mó e kieráá’ ga e bii, jmý’ kié’ ‘nyy’ e fáá’ra’ jö ejmⱥⱥ rá’ nɇ, e ga naá´’ e jmóo tá’, xa e xin xó li too’, xó litoo’ jö e éé’ dsa kiä’ kö jmýy’, xö jö talý kö <hesitation> kö tǿ kö ba ‘nɇɇ’ jö tóó’ tá’ kapíí’, tóó’ tá’ juñi kiejö éé’ dsa la nɇ ba re lɇ e kiee’ e éé’dsa. Jmí’ re lɇ e ló dsa juóó’ jú <hesitation> juó, jú, jóoó lⱥ, ló dsa ju jmíi, ju jmíi ba ‘nɇe dse li ló je jnⱥⱥ re nɇ ro’ jiama ä’ ‘nⱥⱥ xi píi’ re ló ‘jmá’n dsa jáaá a la ka juy lii’ ló ju jmíi dsa jáaá, xi píí’ jö jmá’n ju ñíí’ ba ‘nⱥⱥ re ló xipíí’ i xen re nɇ jáaá my gu’an, my gu’an re fáá’ra jö, jiama ‘nⱥⱥ re ló tá’ juó’, kiela’ ba kiä’ ‘myy’ e kýý’ tá’ kö’ xa ‘my’ juu kiee’ ba dsa i xen juyy lⱥ, ‘myy’ e kýý’ tá’ re fáá’ra jö e ää e re lɇ köö ‘myy’ e tuu’’ jö tu re ‘my jy mý eñóó color re ‘mí llpa dxi ñí tá’ e re ‘my’ kiä’ e ‘mý tá’ kiä’ my jóo jö ejö e la’ re lɇ jmóo dsa ‘myy’ juu kiee’ dsa jö to e llá uɇɇ ký’ tá’ köö ‘myy’ llöö, köö ‘myy’ tuu’ kö ‘myy’ llöö, sý tá’ La’ ba re lɇ u jö, ew kyy’ dsa, jiama juyy tá’ my i kyy’ la’, kadxáá by ga ‘nɇɇ’ tá’ my e kyy’ la’ jiama ‘nⱥⱥ tá’ ere ký’ tá’ ejö kö’ nɇɇ’ ma re ti my féé’ ‘nɇɇ’ e kýý’ tá’, la’ ba kie’ my píí’ kie’ jiama kýý’ la’, jmá’n jy xǿǿ’ jmá’n jy, jy e jiá’ ka lɇ ba ‘nⱥⱥ re ký’ xi mýyý, jy e jná tú jy e jná kóó’ e jná e töö’ e, e jná tu ‘myy e jná la’ ba re lɇ e kýy’ xi mýy e xen re nɇ jiama ‘nⱥⱥ re ký’ tá’ e la lɇ e kýy’ tá’ dsa xen my jáaá. KIela’ ba la jy süü e nuu tá’ kö’ süü kie jná re fáá’ra süü e kiera e ‘my’n e kieera e kiee’ dsa jöóä la’ ba lɇ e kieera ujö kie jö má my <hesitation> xe’n jnaa jáá my tóó’ eñóo ba ii süü e nuu dsa jiama máá jia’ kää e ja jä ja gín <hesitation> e e nuu dsa i xen kää jia’ juyy refáá’ra jö i xen kää ngö’ jmyy e ló tá’, e é tá’ jy ingles a la ma e ta nǿǿ ba jy e <hesitation> süü e ‘náá re núu xii’ e nɇ jiama ree lɇ, kiela’ ba jy jmí’ re lɇ táá’, e jmí re lɇ kyy’ e jmí re lɇ jiaa dxí jy, jiama nera jmí’ ga lɇ la jy e ‘nⱥⱥ re xíi dxí tá’ la’ ba lɇ e re nɇ re fáá’ra jö, bii my tóó’ eñóo jia’, eñóo jia’ e la lɇ jia’ ii e jmóo dsa re fáá´’ra my tóó’ ejö ki dse uɇɇ ba xii’ i xen re nɇ a jiama ‘nⱥⱥ e re gua xiñó’ ki e fá’ e ‘nó’, la nⱥⱥ u jö e fa’ e ‘nó’, ‘nó’ my guii dxó kiee’ e fa’ ka gín kää jia’ juyy Ka gín kää ‘my’n jéé go iä’ re fáá´’ra juyy béé’ juyy gáá, jenyy ba dse li tyn tá’ ejmóo tá e lɇ la’ e kýy’ tá’ jia’ ‘myy’ e xíi <noise> tá’ dxí tá’ jiama nⱥ rá enáá’ jmóo la’ ba re lɇ, jö ba jö jmi’ ‘nɇɇ’ lii’ ukuro e re <hesitation> <noise> e re kiäära kö’ tý í’ kiee’ dsa jáaá ujö ba jö e jö ro’ e ‘naa ná ujö la’ ba re lɇ tý í’ e xin dsa go iä’.